Naka nga mun a amee nelaw bu do- ne- nelaw bu doy, nga lekk ba suur, am xel bu dal, nekkoo di xalaat dara, nekkoo di am benn jafe-jafe, soo tëddee rek nga am nelaw bu doy. Soo lekkee ba suur am xel bu dal, amoo benn problème, waaw loolu moom soo nelawee rek dangay ànd xe- soo tëddee dangay am nelaw bu doy.